miis in otoch y ete junp'eel miis de- de- u- de xa'an miis inotoch <noise> b'alaj yan miis extranjero porque uno un turno nauko'ol